अन्ग् द गव्नि मन् त्से रेस्तुरन्त् खुलि दे, जै रेस्तुरन्तौ अन्ग् कस्तुमर फय्द। कस्तुमर फय्न ने अन्ग् ने रेस्तुरन्तौ बनयिग्र <hesitation> जै जग्र मुअ हौ, बैन ने बे तेस्त् खलन्द, तेस्त् खलन्द ने बे गज्रि तेस्त् मन्द। तो बे अन्ग् फय्न ने कोम्प्लैन् खलन्द जे माबदि इसन्ग् गज्रि तेस्त् बे जग्र मुअ अय, अन्ग् ओर्देर् हुक् रय। तो अन्ग् बुन्गन् जे नन्ग्थन्ग् सोति बे <hesitation> जग्र मुअ अय, बे तेस्त् गज्रि न्दगय्, नन्ग्थन्ग् कुअन्ग् निमहवि बै। तो अन्ग् <hesitation> नन्ग्थन्ग् कु निमहवि बै जे नेक्स्त् तिमे बिदि जय, तो बे जने मुअ न्दगय् नन्ग्थन्ग् बेबे खलन्द न्ग, अन्ग् नन्ग्थन्ग् कु गदान् ने फ्रेस् मजान् ने बनयिन ने उक्सोर् गसिन, तो नन्ग्थन्ग् दोसेप् फिवे मिनुते वैत् खलन्दौ, अन्ग् नन्ग्थन्ग् कु अर गदान् ने बनयिन ने उफेइ गसिन।